Ep baran na di- reh boros ngisen di- on ep, khon ragai ep ngisem sur gong tok pipia baran nangan o- i- pas on apel ragai em lom sur gong i- tobonon ap ningan on ep saet anep ruami sasam ol mas khep i- on- toh taem rhop gong u sasam o gong ep tobonon baran goh ting an lom.